जेब्रा चे तिन्द्रे पर लाइन रोहे। चे जंगोडा ने चे रोथी ने उपर लाइन रोहे, ने जेब्रा गमारो है। ती काई चे सोब जेब्रा नुपर लाइन रोहे। चे जंगल मारो है, ने घेट फर जेब्रा होगे। ने अतेज जे घोडा रो तीनहूं पाले भी। ने चे तिंद्रा काई ने हाँ मोटला रो परला जेब्रा नी रो। अतेज जे काई घोडा काज अपनो घ़ जेब्रा का जेनी पाल जे, जेब्रा का यह व्यरो है। जंगल में रेहवे जा प्ला अने घोडा घर में भी रहे।